Hoatran’ny kizitina ianao androany, ao tsara ve? Lazao raha misy azo ifanampiana fa ny entan-jaraina mantsy, hono, mora zaka, hoy ny razambentsika. Ary mety hankarary anao raha koboninao fotsiny any, dia hitondrana <hesitation> ratram-po maharitra any aoriana. Ny asa ve no misy mikorontana? Sa <hesitation> ny fiainan-tokantrano no misy tsy milamina? Aza manahy fa <hesitation> azonao itantarana izay manjo anao aho, ary hotazoniko ho tsiambaratelo izay ho ambaranao ahy! Tsy dia mety koa mantsy ny hoe <hesitation> tany an-kafa no nahasorena anao, dia any amin'ny hafa no hitontona ny fahakizitinanao. Raha misy ny olana, dia misy koa ny vahaolana. Ny ody faty ihany no tsy misy, ka anao ny safidy.